Abaana, abaana erra baswemeraaga kukiira abaana ba biilo biinu. Abaana era bagendaga, bazzaana, emizaano yaabu eyabuliikiro. Bazana taapo, bazzana ki, besuusa, bavuka ebikonde. Nogya kumurora omwana weena ajwahiire. Basemerewa baitu abaana bahati tebakusemererwa munno. Amaju ge tukwiikaramu hati, osanga abaana obwire bwoona babumala omumaiso ga'abantu bakuru, nebahuliriza enaku za'abantu bakuru, nebisaani biinu ebyabajungu byuebaleseere, ebindi nebibatabanniza, tebiiri birungi muno. Tebukuballetera kusemererwa kwingi oiyireho kurora no'gwijuuza omutwe ne'biziibu bingi byebakuloora omubisaani omwo.